haiwan angena ena bato yo sodabi ma madihutu ge ma nyinga yali, gatebe kaso ge, kaso angena se ngone piara ena mote kene sodo lamo kage ena yo jaga ngone bahaya, mansia nakal ngone me ena yo ngamo se yo dode ona, ngone reke me ena somote duka yali.